A itikinako bus mandeha isan'andro am- za mandany roanjato sy arivo farafahaheliny izy koa ohatra hoe mahazo bus araiky fao matetiky ndraikindraiky bus aroa de izy koa ohatra bus araiky fao ny atao <hesitation> par mois izy <hesitation> eninja- en- e- eniny arivo sy telo aligny, fa mety pos-.